Imu, tike tike tofauti haghire elimu nilisoma shule, haghire elimu ya ufundi, haghire elimu ya ya ya ya ya findo fye- chemba, unaona eeh, henaikyo elimu ni muhimu sana kwa manadamu, mwanadumu alaghire elimu yeyesho ya, kwa sababu alaghire elimu ya shule, alemaiza kwa shida, alaghire elimu ya kwathembe iki, aseibuni maisha mako maisha kwa ng'ombe, naithoma elimu kwa mwanadamu ni kitu muhimu sana. elimu ya aina yeyoshe ya.